الاتنين <hesitation> مهمين لكن الاحترام ممكن يكون أساسي أكتر لإن هو بيبني أساس قوي في العلاقات وعموما مينفعش أي علاقة تعيش من غيره و ممكن الحب يجي مع الاحترام انما العكس أعتقد صعب جدا